जंगल नमण असा उचा पहाड परवत रज। वहापर कई जग असो जर्ना जसो पानी भी गिरज और वो काम देखने से बहुत अच्छी सुन्दर्ता भी लगज। व्यक्तिक प्राकर्तिक सुन्दरिय जहां जर्ना रज वहापर प्राकर्तिक सुन्दरिय अच्छो भी लगज। और बहुत उचाई से गिरज। वहाँ पर पानी की आवाज में भी बहुत होय। थोड़ो नीचो रहेज तो कम होय। और उचाई से गिरना पर पानी की आवाज भी बहुत आवाज। औ और लोगना का देखना बहुत अच्छो लगज सुन्दर्ता भी रज। कई जग पहाड परवत न असे असा जर्ना पाणी गिरज, वो का जर्नों भी कई जाज मतलब नी कई।